Xhin déen xhín déen no kidakuana nroyoná neoyó nruxhii, kuana ké adii, xhin inka inka kadakena te ná dixa'a ñadi'í ke ngua.